Kijo kichinika mrungujuu akamikiya vughai. vughai voshe wo bugai wa maemba, mkaya chenikia runguju taa kijo cha marughu mmaake kila kimwe kighire thehemu yake mwiri. Mweghire ngumba utitakivono tuficherema naghire shia na nafufuechirema, fueshifio ukaya uchinika mrunguju mwiri. Maana kila kimwe kighire thehemu yake ya mwili